<hesitation> so kulol waɗii. A waɗan yimɓe ɓee wakkila e haalnude ɓe wiide en ƴaɓɓoto onɗon tiiɗalla e aawion oo. <hesitation> so wanaa ɗun, ko ɓuri heewde e yimɓe fuu. Aawion kaa nde girigara muuɗun waɗi fuu. <hesitation> hakkille baaliiɗo kaa walaa hen, sabi ɗun walaa e leydi.